Igga taagu laato kakkilantowo ko wakkani fuf kondeye e laato ngejjitowo, ngam toy ɓeɓɓe maako tokkoyaamo, ɓe nanaai bone e janngirde.